أكيد بختار اني أكون رياضي, برتبط بالصحة, برتبط بالنشاط, وكمان المتفاعلين, هي- يعني هيكونوا أكثر تفاعل, يعني بيلاقوا إنه أنا كل يوم عمبحاول, عمباتغير, وأصلاً يمكن كمان حد فيهم يعني يتحمس ويبدأ يعني يلعب رياضة زيي.